Chacho, que no pueu dil, ya t'espricu mañana peru quiu dal-ti avisu enantis de tú ahilal pal cini i tapocu no quieru que vaigas solinu assinque di-mi si estás de vagal amañana i dimus. I dispensa peru es que me tienin mareá conos proyeutus colturalis estus enos que andu a trebajal. I amañana pagu yo o te convidu aluspués a una cervezina i comentamus la penícula. Dispensa otra vés, ombri!